Ny fomba fanasana lamba amin'ny tanana alaina izy kosokosôhina na hosôrana savony, ampiasaina rano; ary ndrekindreky koa tototoina amin'ny vato koa.